<noise> Fomba agnajaria ovy zao karaha fomba agnajaria hena teo igny avao, atao agnaty frigo koa i na at- ampazahoy manintsinintsy na atao amin'ny agnabo ciment <noise> regny na agnabo carreau <noise> de amin'igny i elaela kokoa par rapport amin'ny hoe apetrapetrakanao <noise> agnaty sachet. <noise>